kivà aminay agny tsy de manandanja be zegny tsy de biby karakaraign'ôlo tsara be kara oatra posy zao a ampidirigny antrano karakaraigny sy ny tarigny fa kivà aminay any zegny kaofa <hesitation> aboaka magnerantany jiaby agny de mandeha an-tany omboagny fa tsy oe oentiny mandeha mivoaka karaha neny vazaha miaraka aminjareo fa kivà aminay agny a ko mandeha mitsangatsangana anao-anao tompony de magnarak'anao izy.